Manyae, a ma nyii. So ma a ko lia. Ɛŋ sabu mu ma manyae a ko lia, a kundiiɛ wa komu bɛ a mae. A wa ma, maa ko lia. Bɛma kundii bi, kundii bɛna ma. Ɛŋ a jao. Ii to nyiina ai to ti-lɔŋfeŋ lɔŋ. Kɛ a ii kɔ kia mande. so maa ko lia sabu bi wa koa.